Baloŋamooġo órere arooḃo. Aśeśememe aawareluġaɭew níźaniloom apiamooġo nixuale walanixaźenźe, walanidialale moafiamiġaɭomuźonus. Aminidiamo aa órere niraḃuɭoo mata ooralo ámamooġoomu. Ámamooġoomu órere minasohulaźe, oñalena iɭeramooġo, apiamooġo añalexo. . Évalœramooġo moiniġaɭo ahãkay naḃose, naḃose naloŋ numuɭienaluuŋe. Monahaŋumiġadia nóñeleźe, ónambenafuo, nambenaźia, ánimbenibia, nihaŋuninaw nuni bariŋe, walanilusale órumunda sembeźeiḃaale, áaḃañialeamuro ambeabia ahaŋuġanalo bariŋe arinale, évalœramooġoondii te ómu dunalesieḃale duniembuueĩto aihaŋuġarinaleoreŋ, nihaŋu nídiḃuźemanalem, niloos, nítieḃedoṗ, áḃolali nalaalo dóo muṗe évalœramooġoem.